Mi lolo kuye kwɔgu kuye ga imeshe rimi kiya kishimi ɔnye kiya kishimi lungo mikuye gu imeberi miku ozuwu fo wokwɔ iyi ototo miporamo imamayi ami akwamite mi pwamomo aku gba niberimi mi gyite lamiya mukukpe gu ozumo miyi mu komee ugu ozumo oɔmi ma mitomo kiya gyami gyami gyi egbomi zami te lami wogyi gba miwogyile kuye kwɔgu edo oyi kometemo mejizu kika bigbomo afi ogbezu akpulama mute tɔ oguze ose oguze uyi ume ose uhute akeyi oguze uyime igbo mogba ku konto konto kuwo sun afi mikamo kuwo gu uyiume kyze mika mota migyigyite kiya gyiɔkwɔ miwo gyi de miwogyi gy bwɔkwɔ miwo mikwɔme gu ozu iwomemo gbaleɔte oshe ba lɔshiwu otema ida alɔshiwu ko ɔse huyitete kife. Nuto keyima bala emezami umezami wufo kwɔfi gu ɔne ukpo anawu kunyo ma oyawute omusa kifye bi akule kibi mu aweyi kala kiso kiyayima lezu kifebi akute oze shi uwubwɔkwɔ oto ugu kuye kwɔgu kiikizelezu kikiyawuma kize kiya gyina gyina gi mibiwo lemi da ki shimi ɔnye kishimi ekpasu kikale igyi ɔnye kmiso iwollozu aku enewami mogba kumo gu bwɔkwɔ kiyi midu vetezu mo ete zu etezu anyizu gba kivimiduwule because kuwo gu bwɔkwɔ apuofia ji aku luku ishi kiyimidumo kiyi midu yi anyizu imi minyate <noise> lami bwama la enewami kuye su me berimimo mibwawumakiya gyi bwɔkwɔ imimi mifia mikawubi amma kwɔte alɔmi lenga minyate la miso miwo mo imi miriyi ozumo iyi ɔmaozu es ɔsɔgbomi gbamiyan tayimo migyigyi kuyi ra ji kipwa esu ewomo miyi ekpasu wu miyi ekpasumide gba kibi ku imeza ko kiku imeza mola la kiyi ekpasuyesu de uwewe mipwawu owemode nipwa kokye te de yi ekpasu me mi pwama nifumewo migwo kuyi mifu wo mewo kikiewa yeki yifo ene oyayi efio oyi eho menyamate miyi efio bala esɔgbomi mo miyi bala ba ako mi efio wufo eyi efoenyi iyi akpabi epowo uwufo oyate efiowonyanyi uwu gba oyingo okakogate gba oyingo okamɔgbaba to agyin gba osongo miyimole mu bopyipyingo pururu meji uba gba miyi bala ba mba ako mi ufo aku efiote bi efiowuteb oyingo gba okanga mogbable osongo mu awu ikpama tɔ bala bakomi gba miyiile minyate miwo kiya bala afogbomimo migyi a gyoo minyamate ls zɔte imimisama mu kiyamoo miowɔ kɔ miguemi eku minyate tɔte oole deni meza mo lishi tetete mibw gy mito bale ozama Akeyi ji mibiso meduma iwomo yitu eduma yilu eduma yitu minyama milo asa bala asɔgbomi tayi mo asa milo bala mba ako asa milo bala ezu bako bwɔkwɔ okami ewomo kpiri gba milo asabalabale minya milo asa bala asɔgbomitayimo kuwo gu bwɔkwɔ migyi a gyo mitu kezu kpiri imi gba didimi mi nyema tea lɔzɔte iɔzɔte miyimu kome ku ozumoawi ishi gbate mi kekiligbe le miko mokiya gbamifo eduwo nibi ya kiya gyi egbom gyi egbomi zamite miyawa ko akugyi lomewa aku ilomuji aku ilomewu aku ekproyata miya mefimi eduwomi yishimo mishiyi enewami dena sa ugɔwanga deba loyamu yikiya kalakyomimo deba yamiyikiya kalikyomimo tɔ inyi gba aku obemite kuye kwɔgu kuye kwɔgu ba utuzu yi mwoka kika kinama Miyemo yi kante ji ba mibonwgo igbomo kiri kuye gu oka wodo oriawola ovia wodo tɔ kigbafo jiba movia wusɔ kiri kuye gu oviawola ko oviamdote gbaki lafia lla kogbale kiyi mutu kinama mutu ji ukpo efumo ji kuuye gu oviaworowo oviaworade jiba gbakeyi kibiremogba enyi akuyi bwɔkwɔ oba ewuniyitu iɔma lelilebi kibiogba tɔ kibingba ishizu akuyi ewa ikinmo mbda emme ba kogba mbde emme bitu yimunyewa bwɔkwɔ kiwo mu kuse kukpenyi ishizu kilo yiewa ikinmo kawe ozuwunana de ngo gyite ngo pawawu gafo iyi ezubakɔ wunana bwɔkwɔ mifuwa mewu awu ozozu aami awu to mipwo fumo milogamo mipwawumo tɔ ishi kiya gyegyi milolo de ishimi lungo gi ummene mi wufo uwakomi wufo gba eso ezu bakuse te ummenemi a ngole akomapa olawu awubi moelogamo akeyi niba mirima miyala reshi ouwakala mu kolade alami owu agba ekulamipwamo kuwo gu bwɔkwɔ migyilami zobiye imi miko ma kego obale nga nubi someko mibiso mekongade inkamukasa gukwɔ migbi ku ozubwɔkwɔ migyi elogbulaɔ izema lezu migyi ibwamalezu miyiugɔwuemeza umeme milomesu balawa miyi ozuwapye ozuwanu tayimo kuwo gu bwɔkwɔ inyi gba ishi ji kofi gu ɔnene iyemi meku gumo mukuko gu apula iwomo ikikwɔ bwɔkwɔ ɔnene nimwate nishi gyelete kiiyi munente ba miyi ede kikikwɔ yirishi womo nana kola ku ede mutu miyi ɔguze miremutu ɔle munete miremutu ɔle nunete aa enuele ogbate de dete akute akute mifia ilimi enyi ikikwɔ kikwɔ kikwɔ gba miyewn bami nyamate lɔzɔte miyi muku kpe gu ozu mo mide migyigyite lamiwo migyiland wo. Akute lamino lemi mo lamiwo lɔzumo aku tayimo ibwɔkpomo de akuyemi nemi akuyemi akuyenewami akiyemi akuyienewami igyikpo yi bwɔkwc mikoko migyi gbamu ɔnuwukoito ishi gba mu koito har ishi ji kofi gu ɔnenete iso misole ipika iɔntuwo ekpelama mole kekelelete miyilɔntuwekepdo lwanyi tɔ ishi kuye kwɔgu otomi enyiye olomienyite ukpelayi apinɔnɔ kpefayipinɔnɔ gba akute kuuye gu bwckwɔ ɔlɔmima bigbomo iyi afi keyi mikamo miremu bigbomo iyi afi keyi mikamo miremu gyamwomo migbama oyomi kuyo mika mizabate ee no kala ogbe nana ogbe monga afi ewiri muutu ogbeyimare mizɔte miyitu mo mika le eyi migbelaya pinna mofo Inar ɔne owomi enete mi kuluyapyo mofo eyimi mikuluyapyɔmofo bi mo miyese mu kubumo gba kuye gu imeberimi into emi enyi te pwapwalo igangama umme wa na gagala gba kuye gu imeberi mito emi enyi te umewuna gagara ummewu ma akoma umewuma akoma kuwo gube kuwogu igyinagyina ko mibe nmilala me gu emieku mikɔemikepwo midu tela miwo kiya igyinagyina mi pɔemikepwo midu te lami wogyi kyo limeberimi enyi imi miyitu te miyimu emi eku igumo iyi kiya iwomo ko aku ozubakwɔ aku iso mi so isoo mimiyi lovia mo ozubakwɔ esomiso akute miwowu iyalamo milowumobi uwude esomiso de migbawa opu eyomikuyo miwo agbeberere bala ozuwakomo eyomi kuyo migbawu opu ngo eyese mi miye senga ozuwakwɔ bala bipba egba balayi keso eshimi iyimo Imide milowumo uwo ba eshimi iyimo esoninso migbaru opu eyonin kuyo migba wu opu opu bwɔkwɔ ifote lakumu awo migbrawu leyi leyi eso iso yi bwɔkwɔ info te laku inyimo leyi eso iso yi bwɔkwɔ infote laku inyimo migbawu opu leyi leyi mizamute ada nyelete aku tayimo omulo balaminro okpakuremu gu imulote akute awu de okamade lczɔe aku bala mimo ngoso tayi mikama misoyi kiwokiya lango kame ɔgyite losoewanga rikama misongo mitanga udukudu ngo yomikuyo mizangate eeh tegba kiwo tegba kiwo lemo o tɔ imi ototomikena gba miyemo ishi ishimi ɔnye miloloyide miniyogoma igbomo miwokiya gyifo akeyi ɔzɔte tɔ ɔkamadu lo somome lɔzɔte kiwole kiwute mome minyama oo obomo o kemigbibiso kogba ene ada kiwote kimole kiwote ba amma bwɔkwɔ kikamutule mbawole ɔte lekizɔte kiwote kiwotemo igbomo kiyi mogba Akeyi ozazute kikiiyese utumu kikama kiku ashiyenu kiguyi ɔyi kikiyimo tetɔ losomo kikama mogba miku ozu koze bwɔkwɔ miso te kito ashiyenu munenete ba kene ka kogba mabuyo benkete ba umagorowuriko ba umagoro wu omasalachi wada labi kiyese mo munee keto ashite kito ashite ashiyienu kigyoyi ki kuyimo kikiyemu kiyo momo ki kpo ɔwebulusa kin kigbama ishi bafo osemode ɔte ikyomifo mwinma mibwalu mimibwalu a ji kofi gu ɔnene mi loloyide igbishimi lungo ishimi ɔnye okpakurerubalamimo kuveru gu okpa